Hummingbird fulache raas pita, yeh rasan khup sakar asta. Hitun tinka khup ghotia mevta. Amka teh chad she sakai disung mevta. हमिंगबर्ड फुलाचे रस पित, येह रसां खूप सकर आसता। हितून तिंका खूप घोटिया मेवता। आम्का तेह चाड शे सकाई दिसुंग मेवता।